Meu ku lamke keu kolvan yama kol van nyamari nyam nyike meu fuga meu emi tusu meu birai geu meu ki lamke song seng’a da yana keu limta har yambiri’na meu keu damuwa nese in ning ma se ningma ko meu dunse ining ma ma meu se lees eina ma man ligeu temuro zong’a ma dan buro meu ki lamke son meu ma tusari keu tem ningni meu ma tusari keu tem lamkeya yelim meu em kin sonke meu dei meu keu limte khakin beun meu ma meu nyam venebsina keu yebmeu beudta meu kum kunu yeba kum yaba wal yila bah yeng veneba kum beu yemta veneba beu yem ta veneba yem beu be nebebi kou meu koo kpag meu pah kaliwa meu geu meu dai tusu meu birai geu ya meu kum ya meu kum ya meu plu ong anguwaru mu ma hira meu ma hira-meu ma hira meu teu keu tuna du’u ligie tamu kou meu bira kunu yameu kum meu bob in akum meu teu tel ko meu tel ne teu gosa ko meu tel teu ina in kili yeb le mebeu rai ko meu tella tel-telli meu beri geu meu pi wul boru meu kob wola pah woli meu za’i sisu meu nyi’i geu tooh se mu pa-pa gomeubwa meu pah kunu meu vugkin anguwaru meu em de ong kum nyime’a tod lome in sang beya keu ojed meu beud ta in sang beya mangzal lo’on beya keu ojed meu beudta seng maya meu muya seng deng yan nyimeya leeme kou kid meu bira kein yilu ya meu kum yilu kum meu ma yotal jongo keu yebura bi meu nyi kunu meu nyii geu se bit meu lee-leema <noise>